عشان -عشان تغلف الهدية أول شيء تختار لك ورق زين وتقصه، بحيث يغطي الهدية بالكامل ،بعدين ثبتة بالإسكوتش وتتأكد أنه مشدود وما في فراغات، أخرشئ تحط خريطة أو زينة تظبط شكلها وتطلع حلوة مرة.